Karazagna fiteny haiko zao ai, maro be ôhatra zao teny Malagasy, fiteny Francais, de <hesitation> fiteny Anglais, de fiteny Coréen, fiteny Indien, <hesitation> fiteny Thailandais, <hesitation> fiteny Canadien, <hesitation> aminay Malagasy zao ôhatra oe misy fiteny Betsimisaraka zegny, de misy fiteny Merina zegny, de misy fiteny Antesaka zagny, misy fiteny Tsimihety zagny, de misy fiteny <hesitation> Sakalava zagny koa.